A'ksyi'i tzyäkpa nyo'se ku'yojmä, es putziji'k o ayji'k, lo que pya'täpä y mäjmä ku'yojmä tzyäkpa je nyo'se' ja'ku ijtyaju eyata'mpä a'ksyi'une' y tambien po'ki'i por lo mismo tyäkpa nyo'se ku'yojmä y wa este putziji'k o ayji'k lo que pya'täpä.